Meo natudu susuen a neu lamatuan a no cara meo lose langan aneu lamatuan a, ana sungu nai lamatuan a baboan na sono ana nasonggolo, boema meo biasa nai uma dale ana sanga lafo ho ela lafo ta uma dale, boema meo bisa nanea uma dale.